اول وظيفة ليا كانت مونتير وبصراحة ما استمتعتش بيعا اوي لانه هو كان شغل روتيني شوية اه فيه شوية من الابداع أن انت ازاي بتعمل ال الهالات وازاي بتوضح الفيديو بطريقة تشد الشخص اللي قدامك بس مشوفتش فيها توصيل للرسالة يعني لو انت عندك رسالة مش هتقدر توصلها عن طريق الفن دا